Laha ty fanomana lala handehana lafa tena miala sasatry rey zany. Io moa zany miankina amin'ny amposo avao io, miankina amy ty ananao avao. Laha ohatsy ka misimisy gn'aminao eny, misimisy drala zany tiako ho volany zao, <noise> la afaky mandeha bakeo mijano amy toera raiky, la manao ze mahafapo eo. La bakeo mandeha koa mijano amy toera raiky manao ze mahafapo. Fa laha ohatsy ka tsy ampy zany ty amposo, lafa mandeha lafa tonga de toera handehana iny avao ro andehana la any amizay vo migolabaky.